Color verga nic rsana lsobeñ stal cos sa ca re ish stal pur daiñ ish <noise> sa tiemp nicií cheuli rac verd deeb daiñ ra te ra llaäc nga nga ra na sa ca nubuelt nu ra llaäc na ra ne nic verd sa nac llish pta sa sa ca lo llish pta steñ ra partid steñ futbol estaid roc verd sa nac ra ne sa ca na re ra nura maiñ ra maiñ color verd nura ra maiñ ni rsu nic sa ca ra nura lore nic bali ra manga rcansa ra re por partid na- na ga biu ra manga cansa rashi deeb len lleich re nu sa ra ptiats ra ptiast beche nic cheuli te color verd nac rashi per na ni rroob rashi chem beche ga gacha color verdga ta que rac rashi te color sic mod gris llas sigac sa ra nu stal frut o verdur ni rri re ni nac color verd sa ca ra biats ish primer nac rane color verd chembeshe ga ca cane scolor ne te color shiña o ra nusara ra ra psí nic nac o nubuelt riat rane color verd na chue nish rane o nu sa ra lim vay nic rian riante ra nic lim mas ni yá chine nacne ni yá caine ga chic nac ne te color diperu chembeshe ga ca llane callacne de color verd suab be ru na mang sigac manga desde bechene rac rane color verd verd yá sigac conforme carob rane cheuli te color verd bagueru callacne ta chine rcane color ngats na- na nic sa ra furtga cheuli nish rane chine riarane na rate ra caro la tis ni chela ruila color verd por len daiñ o por sigac ra beñ nubeult rauc ra laít verd nic nac nusi sa ra beiñga rchac na sal sa ruibeñ color verdga sa ca lo ra llú ra color pintur ni rgeine o ra ventanga o ra bidriga nu ra ne nac de color verd verd esmeralt re rashi nic cheu sa rllen ra ventanga por nic nac ni rsag lsoa color verdga llet par ni gauc beñ ra laítga sheta sa ca ra re sheta rchaga con laítga pur si ra beñ ña nac ni rchag cheuli rieñ con ra color verd ra laítga sa na par sa geibeñ ra llú ra nic primer ri til beñ <hesitation> pinturga roc lo cos ferreteri roc rdo ra ne roc beiñ ish ruñ elegir ca color verdga nu ralo verd ah desde verd beuj bauj verd bauj asta verd yä lla de roc pues rsi beñne nusa ra cos pincel ni nac color verd sa ni nia ra lo te ra caro rshelbeñ color verdga. Nic to ba casageibeñ ne chen bechga deeb llú o shanú ra nubuelt rcua beñ te cos par pa shanú ish roc te color verd cheulisa rlleñne con ruñbeñ ra lo formga ra lo form sal gac shañúga na par leñu sigac sa ra lopis sal sa gac verd ra con ra mosaicu sa ca par ni rllis beñne primer ruñ beñ rsiabeñ deeb deeb lo pis ruñbeñne nivelar huibeñ don shilo nac deeb lenga roc por medid nac ni rquiit rashi ra cosga roc la ni riech stlaerane pues rkiug rashi racos mosaicuga par chishune cheu cheu deeb lenga sin que llan te la cosga te la cos sementga o na ra pintur ra sigac shet par si llú di sirv ra ne si no par sa ca rumbeñ te dibuj to ba canebeñ lapicer o la color con nic ba casageibeñ ra color verd sa ca ruñ beñ te llaäque roc te bibuj to ba casageibeñ llisblaja color verd o ra na ra llaäcga color verd de ra te rum- rumbeñ ocup color verd cashi deeb nesicre nac colorga ish desde ra frut ni sa- sa ni ba nia nga o ra verdur sa ca pepin <hesitation> lechug Na ra zanaori nic ra llishga nic che- color verd sa nac ne <hesitation> ra ca ra nic sa na ra re ra sigac rapa rlo ra cos verd sa ca te malet te mochil roc rapa sa te ra ni verd con nic ri nea lora lo ni cad china raa con rapa sa ra te boob ni nac color verde ten verd lait verd gamauk verd ralo cos verd rapa re ro lisa ta sa spuerta ra nac verd pe ru nu si ra cosga ruñna us por shet radi ra cosga ruñ combinar con cos ni racua sa ca na ra ra frut ish ni rsag lsoa ni nac color verd nu ra manzan nic cheuli nesh ne nic nac ni mas ru rsac lsoa cheuli rahuarane con- con delliñ sals velentin o chamoy chic pues sic si.